شوف هي ديجا دابور باش تحدد تريكو تشوف لي تيكات لي فيه اسكو هاد تريكو يتقبل يتحدد ولا لا، موراها شوف حاجة بلا ولا طابلة حط فيها درا وحط تريكو تاعك وجيب الحديد وقلع تحدد والبلايص لي تشوفهم كلي مابغاوش يتجبدو نيشان رش عليهم شوية ماء عاود فوت عليهم الحديد